د غاښونو د برس کولو څو مهم ټکي دا دي. نسبتا نرم برس غوره سي داسې برس چې د غاښونو او زامې لپاره مناسب وي. د غاښونو په برس کولو کې د غاښونو لیږ کریم وکارول سي. برس باید د غاښونو پر سطحه د پنځه څلوېښت درجې په زاویه کې کیښودل سي، څو برس د غاښونو او زامې ترمنځ جای پاک کړي. د مخې د غاښونو داخلي برخه برس کول او لږ تر لږه دوه دقیقې برس وهل غاښونه سم پاکوي.